<hesitation> هأختار إن أنا أكون جمل <hesitation> عشان الجمل من الحاجات اللي هي يعني متعودة إنها تتحمل وبتقدر يعني تعيش في ال- البر لفتر- لفترات طويلة جداً، <hesitation> وبحسها لطيفة يعني بحس كائن طيب كده.